اذا تبي تكون اكثر تنظيم في البيت، خلي لكل شي مكان خاص وترجعي الاشياء مكانها بعد ما تخلص من استخدامها، والاشياء اللي ما تستخدمها اتبرع فيها او بيعها، <hesitation> كمان ممكن تخلي صناديق تساعدك ترتب اغراضك وتخلي المكان منظم، وممكن كمان تحط جدول لتنظيف البيت يعني مثلا وقت معين كل اسبوع تنظيف كل غرفة، وتسجل مواعيد المهام اليومية عشان ما تنسى الاشياء المهمة، وبكذا بتشوف الفرق مع الوقت.